Ny fandrahoako atody an dia alaiko aloha vilia dia apetrako eo. Dia alaiko amizay ny atody dia vakiana roy, dia alatsako ao. Dia avy eo amizay kapokapohina, dia apiana sira. Dia zay amizay vao mandrehitra afo. Dia <hesitation> mirehitra ny afo dia atao lapoaly atengina ambon'ny afo eo. Dia may dia arotsaka ny menaka dia izy may igny dia arotsaka ny atody. Dia avy eo amizay masaka amizay izy an, dia avadika dia atao agnaty vilia amizay. Dia vita.